Nat ku kare wanan kama kang əmda kuribe deng kak tina bembam aa eskur aaamatik bade akcizgo diyan atu manko bembe tina emda na pak amin kunau amik san ekunau atu man azayi madakwan dukunek pajlake yaye atu ka diyan wunik madakwan dindila aci manko kak seyik amin daran azu daran sino atu atu manko acika ɗiyaryau emda nang pak amin i kunau ne əmdau jadigi kajluwanna ko akunuk buguruyaye to diyan yaye na diaa wunik ɗaran azu aciman kaksiyiu amin. atimanko əmdau anedigi ni datlegi kajluwa yin kunik aa emsuno asku waladi buguran esku waladin emdan dani datltigi amunuye akunik arasuye gipsu damitki gati kajlawan gakta amin gasi emdot ku karik wano kare wanau irek kak emdak daten emci giɗkwara non aisan mina kak tinam to danka kunek diyan akwai diyan be kak maban mabikdamin bembe emdan jina a atatle duk damin a pata danidu aciye bam, diyak san atuye bam, akwai gamukzaramin atiye bam, kadakwan kaka vawanim a pata atiye aa, kadakwan benbe kan basan əmdau jlamgadu bara gadu basan awu atiye azu, iyo katlegen ben əmdakeskur daten, giskirwai na emdan yakta kajlagen kajlgensunatku kabduro ee kajlage jogon na azu jogo captan awun emdan captu du awun na katlegun emdan cakudi na emdo kakjla du awun emdu wade na zuno ma aci jlamu kajlage guma, umdan gade na zuno ma aci jlamu guma varan, emdan wade na katlegen gumo sirrin ka a ruye, əmdin duwo yalitkili riba guma avarawatin gumo siri ka jlami emdu wade atakba edha emdak daten na kima yarori ribawa kwaya katlege gumovera kwatiri yaya chaba, umdek date atabakba awun da tabakba abjlu vukanna datladu nemin nemin cuno emda tladatiyauba emda tudara e kunik vukuna seye vuku dang aisa seyak vuku dang aisa nemu dang ayasa emdanak pak ruvuwa emdau varku deng emco na ding ruvuwana da dasin awunin ekunuk remu emdan pak ruvuwan edha na ta pa ruvuwan edha eskwur yauman ya pan awu adang ruvuwau ya pan awun adak ruvuwau na kori emdan nankwayi du vaku ee jlabba na danda noti nemuwu na kori emdan dakzi da pu ruvuwan edak awunu ruvuwan eskuye ruvuwan awun a dabu emdan dani dapi dasan egaku ekjlu dasan ni gaku yauman sarbatu du wani sarbatu duwoni akcin dumu awuni di be akunuk bararmincina. akci jana kori emdu duwo har kak ɓaramunu bataci kwaya dumanu efvana kori a aci akoteyim mazvari na dalhi ma akia tinansoku nutabgu awun kajlage nanu kada gaku katlegen gatkasa raye wuraya yaye dazinii ma umchet ku ajidina gas kin irwe kori tlərem na gaskudurwen, keskudu erwanna kori tlalamin na gakzedu imsot ku jlawuk daten ka kuribe umdau jlauwudu, kare wanaktikci bam bam ne kak tina amatuk tunatku jluwuk datan ka kuribe emdan jlawudu karen wanatkekci bambam dak kak tina aki amatik tina aki ɗiyaksa amu agakci robawatin ko emdan dane digi kwano bam bam ne kak tina amatuk tunat ku aki diyaksa amu agakci robawatun ko mdau danedigi kwanon umdot ka kak tina, giɗigamonci umdəno aa umdau kotikci ma samperenwetin keno na samperewatin tintin deya azu few dubaka muna duma a bumegi kajluwan kuma ka gudkwamen deyee biya daci jlawu karek tunat ku dek kak daten kargunu tam kargunu tam few dukka ga bambamtau- tala ga bam bamta biya daci jlawu. atu kwaya aaa kajluwa wiye adetkiri ka kulukwaye kajluwawka ka kak tuna ne kak daten nutku bambam kajluwan bunacin gukkwanna aci bambam duk bembe bunaci samperam.